जोमन संस्कृति नावाचो समाज हो बारा हजार वर्षां। पायली झाल्लो त्या कालां आयनू लोक सायबेरिया। सून <hesitation> होडीयेंनी इल्ले जोमन आनी। आयनू हे लोक हजार वर्षा शिकार करत नुस्थेक धरत। आनी झाडा पाळो लागी करत आनी आपला दिस घालत।